Makanan yang nih yang kite makan yang udah pasti ada pengaruhnya badan dan tubuh kite makanan sayur-sayuran, ikan, kan ada vitamin itu untuk otomatis kite itu sehat jarang dah sakit sayur-sayuran, telur, daging, ayam rupa rupanye udah sayur sayur kangkung, sayur bayam, sayur sop telor puyuh, basuh, ikan teri, kuat, vitaminnye cukup dari seharusnya gizinye yang kite makan juga jadi enak daripada dibadan kite gitu.